بصراحا نتصور نكون أسد, على خاطر الأسد معروف إنه ملك الغابة, ومعروف زيادة بالقوة, ومزيان برشا عنده وهرا كبيرة, نحب إنه نكون مسيطر وعندي قدرا نحكم ونفرض القوة متاعي في الغابا, نحب زيادا روح القيادا, وعندي تركيز كبير, ودقا باهيا في الملاحظا, ونكون نتحكم في القطيع متاعي.